Ona ubo eni eva me mene a bitainy mu ivom ekein neni, oho nu, eni eyan abitainy ivu nu inwin mi isom dor nu ubinne okunu mu ta ba- a nu uva, ugwone efufuyor dor nu mu ya mu ivom uvai dor nu me da gwo wor mu ivom uvai, ona ubo nu eni evon abitainy na nu uso okperikan okien eni yor evon me mene umene mu igbolomagne nu kuru ugwonem ikpom, onu ututu nu oyin okunu eni, eyin ewey nu eni eyan subon me kpom ma ya akom, akom na mi eni me kpoma yor wor nu uvia ta mu uvia ugwonem efufuyor dor mu ja mu ivom uvia dor akom na yor evu evon udi, udi, gegesi dor me ka me kor, abitainy ogurubeji me kor, abitainy olomiini ka me kor abitainy abi abitainy nu eva me der` inum yor iyor ka eni me kor me yona, eni me kor abitainy na nu abo mu adu buro me utan ka mu mona abitainy na nu abo mu banu ba yor, ba yor ka eni ede ta kor abitainy na eni me kotu mu dogo yaro yor eni egwa yaw me yona, eni me kor abi olomini eni egwa, eni me kor abi idede gina. Eni egwa, eni me kor abi idede gina eni egwa me yona dor nu eni me der`ra, eni me der` abitainy na, ikpol evu egwa nu, abitainy ibun eni evon me rere orere na yor oho nu eni eder` te abitainy na eni eviresete dor eni me da yaw kie owei na nu inwin isom yor mo da yawnwa, abitainy na yor mi yon ke oyi ubo dor nu ikpom yor mi gurone, abitainy ivuu eni eder` dor eni me yaw wei yor me jerise utor meda yaw abitainy na nu eder` nu ovonwu nonnw abo okunu mo tua abo mu inwin baw yor me yor itom me yaw wayi, me puriri oyi okunu ovonw abitainy iwol mu esi ovu ka, dor nu mu va ja maanu ovulom mo yi wol oyi, oho nu ovulom owol oyi okuveyi dor ma eni eda meme nu eyaw ma mu, ma mu ovulom na, ovulom kikar` owol te oyi dor ma iyor anun ikpom yor nu abo okunu mi yokuru inwin nonw, oyo ubo nu eni evon abitainy na yor eva me mene, abitainy na yor ivu eni ekuru evon me der anun usom lutu me kie owei yor mo yunwa, abitainy na nu eru me kotu ma mu abi idede gina yor eni ekuru yan ingboli nyenye ibi nyenye na yor ka nu eni eva me dera anun usom tutu nu eni me kie onu ifainy mo kio ka eni eva me yon ivom udi eni me kie evon me gwo ikpom. Ubo kiri nu eni abo okunu evon abitainy na, abitainy ivu me dera, eder` dor, oyin omopinyi omo dor me yon anun yor ma nu abitainy yor ma me va ta duv ese oyi dor ubo okunu abo okunu me mene ma dor ikpom yor abo okunu mi yokuro mu inwin nonw onu nu mor kpom ikpom ibwo ka eni evon abitainy na yor eni evon me dera me kie oyi mo yunwa, eni eyan ikpom ivu nu eni me kotu ma mu ikpom na yor ka oho nu itul te eni dor eni me dian mu ivom eji, eni me ta yaw inu nu ija ubo ko abainy me va yia, digle dor nu me da yi bubuma me da oyi me yaw isilebem egwa yaw me ywan anun nu mi da okunu eva ta mu banu ugwonem mu ukpainy efufuyo ina kre ubo kiri kiri nu eni abo okunu eni von me yon ke ubo mu inwineni mi inwin ahrar na nu oso okperiken nu oya kien eni yor, eni abo okunu eni evan me yon ke ubo dor nu abo okunu mi kuru mi gwo ikpom neni eni eda kpeken onu oyan oso ma mu oyi oyon ke eni ubo, osami neke eni oho vi oyon ke eni igiri gena ma dor okpuro ide ikpom na yaw kie osise ke eni banu ivom ekein na iyor nu mi binu wor nu urere yor nu kuru akpom kiri kiri yor eni eyan esi ivi, ina nu oyi okien eni yor oda mene okunu ina mi da gwo eni me mene odianke mi ku aswei neni inwin okunu eni egwo ne te ma dor eni yor ka ewane va egidi edi, ekuru va me ne umene nu mi yaw egi mi kie oyi osunomon omene ke eni ma.